ریالیٹی کا نام سنتے ہی حیدرآبادی دماغ میں سیدھا ایک ہی جواب گھومتی آ رہو، جو دِکھانا وہ ہمیشہ سچ نہ ہوتا۔ دیکھو، سپنے میں سب کو لائف فل سیٹ دکھتی، انسٹا پہ سب کو مس مس پوسٹ دیکھتے۔ لیکن اصلی ریالیٹی میں سٹرگل، محنت اور تھوڑا ٹینشن بھی رہتا۔ ریالیٹی مطلب وہ مرر جو اپنا اصلی چہرہ دیکھتے، بغیر فلٹر کے، بغیر نخرے کے، تو ایسا رہتا ریالیٹی۔ اور ایک حیدرآبادی بات سنو، ریالیٹی ایک چائے کے جیسا ہے، یارو، گرم، کڑوی اور کبھی کبھی میٹھی بھی رہتی۔ تو سمجھ لو بوس، ریالیٹی مطلب گراؤنڈ لیول کا اصلی سین، اوپر سے فل چھکاس، دیکھنے میں زبردست کراک، لیکن اندر سے سمپل نکلتا۔ وہیچ ریالیٹی ہے ہر کسی کی لائف کی۔